Karazagny tomobily ndraiky edy, misy Sprinter a, Renault, Mitsubishi, Toyota, de misy Citroen de, <hesitation> <noise> ya misy Fiat a, Audi de Nissan.